þrjátíu og fimm ára gamall maður með alvarlegan heilaskaða hefur búið á endurhæfingardeild Landspítalans í eitt og hálft ár meðaldvalartími þar er sex vikur meðferð hans er löngu lokið en yfirlæknir segir engar lausnir í boði Alþýðusamband Íslands leggur til fjögurra þrepa skattkerfi hátekjuskatt og hærri skattleysismörk formaður Eflingar segir að þetta nýtist helst fólki með laun undir fimm hundruð þúsund krónum umhverfismál og loftslagsbreytingar

hafa vakið mesta athygli á efnahagsráðstefnunni í Davos forsætisráðherra Japans segir það liðna tíð að hagkerfi heimsins sé knúið áfram af jarðefnaeldsneyti álverið á Reyðarfirði gæti séð öllum bæjarbúum fyrir heitu vatni ef ónotuð varmaorka yrði virkjuð ný rannsókn sýnir að slík hitaveita myndi kosta tvo hálfan milljarð og gæti borgað sig upp á áratug íslenska karlalandsliðið í handbolta tapaði lokaleik sínum á h m gegn Brasilíu þrjátíu og tveir til tuttugu og níu

hafnar í ellefta sæti á mótinu

karlmaður með heilaskaða er vegalaus í heilbrigðiskerfinu þetta segir yfirlæknir á Grensásdeild Landspítalans móðir mannsins segir að hver vísi á annan þetta eru Einar Óli Sigurðarson og sonur hans Aron fyrir um tveimur árum blæddi inn á heila Einars Óla og eftir aðgerð varð heilinn fyrir miklum súrefnisskorti fréttastofa sagði sögu hans í apríl í fyrra en þá hafði

Einar Óli dvalið á Grensás endurhæfingardeild Landspítalans í átta mánuði meðaldvalartími á deildinni er sex vikur og eina úrræðið sem honum bauðst var dvöl á hjúkrunarheimili þar sem meðalaldurinn er áttatíu og þrjú ár og nú tæpu ári síðar er Einar Óli enn á Grensás þetta er ekki gott mál því að hér er búið að draga úr allri þjónustu og hann á að vera farinn héðan fyrir heilu ári síðan og

erfitt að vita ekkert hvað er fram undan það er mjög óheppilegt og mjög vont fyrir hann og hans aðstandendur að fá ekki samastað sem þau óska eftir og hentar honum

já meðferð er löngu lokið hann þarf ekki að vera á sólarhringsdeild hann þarf að fá búsetuúrræði þar sem hann getur búið og fengið þá þjónustu sem hann þarf Aðalheiður segist hafa talað við alla mögulega aðila í leit sinni að svörum en án árangurs ábyrgðin er sett á okkur fjölskylduna að við finnum úrræði fyrir hann og það

hver á annan

auðvitað vilja allir það hefur enginn lausn vandamálið er fjölþætt einar Óli þarf mikla aðstoð og umönnun og það virðast

úrræði sem henta honum neins staðar eða að neinn sé tilbúinn til að taka við Aðalheiður segir að fjölskyldan sé hjá Einari Óla tólf tíma á dag ég upplifi mig eins

komin í mörg störf ég er talsmaður hans ég er sjúkraþjálfinn hans iðjuþjálfi og talmeinafræðingur biðlistinn á Grensás er langur og því segir Stefán miklu máli skipta að geta útskrifað sjúklinga hratt það hefur vantað forsjá í því að byggja upp þjónustu sem augljóslega þarf að vera til staðar það virðast hvergi vera nein úrræði og starfsmenn

hjá manni vonin þá segir Aðalheiður óboðlegt fyrir Aron að þurfa að heimsækja pabba sinn á sjúkrahús samfellt í eitt og hálft ár hann þarf að eignast heimili og auðvitað er mikið betra að koma og heimsækja pabba svoleiðis

miðstjórn a s í samþykkti í dag tillögur efnahags skatta og atvinnumálanefndar sambandsins um breytingar á skattkerfinu markmiðið með breytingunum er að létta byrðar fólks með lágar og millitekjur þær ganga meðal annars út á að skattþrepin verði fjögur og að fjórða þrepið verði hátekjuskattur einnig að skattleysismörk verði hækkuð og eiga aðgerðirnar einkum að nýtast fólki með tekjur undir fimm hundruð þúsund krónum á mánuði þá er lagt til að endurreisa húsnæðisstuðningskerfi og að barnabætur nái til þorra barnafjölskyldna sólveg Anna Jónsdóttir formaður efnahags skatta og atvinnumálanefndar a s í segir að einhugur hafi verið um að gera skattkerfið að tekjujöfnunarkerfi þessi fjögur þrep sem þið leggið til hvar eiga þau að liggja við höfum ekki sett nákvæma prósentu við

höfum ekki gert það en ljóst er að fjórða þrepið þá þrep sem

en skattleysismörkin

einhverja hugmynd hvar þau myndu vera tillögurnar okkar snúa bara mjög eindregið að því að færa þeim sem eru með lægstu tekjurnar fólki undir fimm hundruð þúsund

á skattbyrði og svo horfum við náttúrulega mjög til þess að þessi svokölluðu tilfærslukerfi barnabætur húsnæðisbætur að þær fúnkeri vel og vandlega og að vaxtabótakerfið sem að hefur algjörlega verið eyðilagt að því verði komið á með einhverjum hætti á ný þetta er að einhverju leyti söguleg stund vegna þess að eftir því sem ég veit best hefur a s í ekki

sameiginlega

haukur er búið að kynna þessar hugmyndir fyrir stjórnvöldum náðu fyrst samkomulagi um þetta

ætla að kynna sínar hugmyndir fólk eigi

samningafundur hjá ríkissáttasemjara í dag og fleiri fundir

boðaðir er skriður á

já það var samningafundur í dag

ríkisstjórnarinnar í húsnæðismálum þar sem settar eru fram tillögur að úrbótum í fjörutíu liðum hefur sætt gagnrýni fyrir að kostnaður við þær hafi ekki verið metinn þá sé ekki búið

ákveða hvernig á að fjármagna ég sé allavega ekki að þessir aðilar sem hafa verið að lána hingað til hvað mest að þeir séu að fara að lána jafn mikið í ár og á næstu tveimur árum það liggur auðvitað fyrir að þetta eru

tölur og stærðir en þarna eru menn búnir að ná

sex af fjörutíu tillögum hópsins sem kynntar voru í gær snúa að leigumarkaði formaður samtaka leigjenda gagnrýnir að samtökin hafi ekki fengið fulltrúa í nefndinni hún fagnar þó vilja til að bæta réttindi leigjenda og tilllögu um hert húsaleigulög

fara í gang strax fólk sem býr ekki lengur rekið áfram af jarðefnaeldsneyti sagði forsætisráðherra Japans í ræðu sinni á

í Davos umræður um loftslagsbreytingar voru áberandi á ráðstefnunni í dag ráðstefnan er nú haldin í fertugasta og níunda sinn í svissneska skíðabænum Davos en þangað koma árlega helstu stjórnmálamenn og viðskiptajöfrar heims heims heimshagkerfið hefur verið áberandi það sem af er sem og áhrif loftslagsbreytinga á efnahagslífið

stjórnmálamenn koma saman og ræða loftslagsbreytingar er ung sænsk stúlka sjaldan langt undan hún hefur síðustu misseri helgað sig baráttunni

vill að stjórnmálamenn þessum möguleikum en henni þarf að setja mörk

vill leggja g tuttugu fundinn í

í Japan í sumar undir þá vinnu

skíðasvæði á annað höfuðborgarbúar komust loksins á skíði í dag þegar opnað var í Bláfjöllum í fyrsta sinn í vetur þar er Sigríður Dögg Auðunsdóttir

þetta búið að vera hérna í dag þetta er búið að vera frábært hér í allan dag

frábært færi og mikið af fólki örlítið skýjað uppi á toppnum en alveg yndislegt

að bíða lengi eftir þessum degi já

við getum ekki beðið eftir að komast úr vinnunni og fara Bláfjöll búinn að bíða lengi eftir þessum degi já en þú jájá bara mjög spenntir vorum að fá okkur aðeins í gogginn

um miðjan desember gátum ekki

til þess að það borgi sig að virkja afgangsvarma frá álverinu í Reyðarfirði til að knýja hitaveitu á staðnum fjárfestingin myndi skila sér á níu til tíu árum og bæta hreinsun flúors úr útbæstri álversins upp úr álverinu hér í Reyðarfirði rís sjötíu og átta metra hár og upp um hann streymir gríðarleg varmaorka engum til gagns álið er framleitt við næstum þúsund gráðu hita og um helmingurinn af allri raforkunni sem álverið notar sleppur burt sem varmi svokallað

sem sogast af

og talið er mögulegt að nýta það til að hita upp vatn fyrir hitaveitu nú hafa tveir meistaranemar við Háskólann í Reykjavík gert rannsókn á fýsileika þess að setja upp varmaskipta í álverinu þeir drægju varma úr heitu lofti frá

í dag kynnti Leó Blær Haraldsson nýjustu rannsóknina fyrir stjórnendum Alcoa Fjarðaáls í Sádi Arabíu reyndar hefur varminn ekki

nýttur í Sádi Arabíu heldur sett upp svona kerfi til þess að kæla hitastigið á gasinu en hefur gengið mjög vel í Noregi meðal annars eitt af því sem þarf að skoða fyrir framhaldið er nákvæmlega hvaða áhrif svona framkvæmd hefði á líka hvaða áhrif framkvæmdin hefði á starfsemina sem hér þarf að ganga allan sólahringinn allan ársins hring og lengri líftími á

Leós myndi kosta um tvo og hálfan milljarð að koma fyrir varmaskiptum í álverinu og byggja hitaveitu þetta yrði því ekki dýrara en ef verið væri að virkja jarðhita ríkið niðurgreiðir nú þegar rafhitun á Reyðarfirði og miðað við að fimm ára niðurgreiðsla fengist fyrir fram líkt og fordæmi eru fyrir myndi fjárfestingin borga sig upp

upp á níu til tíu árum og húshitun verða fimmtungi ódýrari fengist styrkur sem næmi tólf ára niðurgreiðslum þyrfti ekki að taka lán mjög áhugavert verkefni og fagmannlega unnið en það líka mörgum spurningum ósvarað og við munum halda áfram að taka þátt í því og vinna áfram með hugmyndirnar fylgi græningja í Þýskalandi hefur stóraukist á undanförnum mánuðum flokkurinn

virðist nú vera orðinn sá stærsti á vinstri væng stjórnmálanna með talsvert meira fylgi en sósíaldemókratar sem um áratugi hafa sameinað þýska jafnaðarmenn stefna græningja í umhverfismálum fær hljómgrunn meðal kjósenda gekk afar vel í fylkiskosningum hér í Þýskalandi á síðasta ári þeir mælast núna með um og yfir tuttugu prósent í skoðanakönnunum en fengu aðeins átta prósent þegar síðast var kosið þýska þjóðþingsins hvað útskýrir þetta aukna fylgi í kosningunum í Bæjaralandi í október í fyrra juku græningjar fylgi sitt um næstum tíu prósentustig milli kosninga sömuleiðis í hálfum mánuði síðar ný forysta græningja á landsvísu hefur sitt að segja sem og stefna þeirra í umhverfismálum segir Andreas

fréttamaður hjá sjónvarpsstöðinni z d f hann hefur um langt skeið fjallað um græningja sjónvarpsstöðinni z d f hann hefur um langt skeið fjallað um græningja til hægri hafa það verið kristilegir demókratar og til vinstri jafnaðarmenn en græningjar mælast nú stærri en jafnaðarmenn í skoðanakönnunum er kominn tími til að tala um græningja sem nýja

bæ í Rúmeníu á dögunum þegar kýr bar fjórum kálfum og allir komust á legg kýr bera jafnan einum kálfi

tveimur en sjaldgæft að þeir séu þrír og hvað þá fjórir hér á landi hefur það gerst að kýr sé

svo mikil frjósemi er heldur illa séð meðal bænda því litlar líkur eru á að allir lifi rúmensku kálfarnir virðast hins vegar við hestaheilsu þetta eru þrjár kvígur og einn boli og þótt þau séu frekar lítil eiga þau líklega eftir að spjara sig þótt líkurnar hafi ekki verið

við ætlum að fjalla um frjósemi hópur kvensjúkdómalækna vill vekja athygli fólks á því að bíða ekki of lengi með að það er oft orðið um seinan þegar fólk loks leitar í frjósemismeðferð og Bogi Ágústsson ræðir við utanríkisráðherra Finna um

nábýlið við Rússa þar hefur löngum ríkt spenna en hún hefur

tíu til átján metra á sekúndu suðvestanlands í fyrramálið með snjókomu en slyddu eða rigningu allra syðst lengst af hægari vindur og úrkomulítið fyrir norðan en snjókoma undir kvöld hiti víða um frostmark seinni partinn Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar hér rétt á eftir en þá ætlar Edda Sif Pálsdóttir að segja okkur hvað verður í íþróttum að loknum fréttum við förum rækilega yfir lokaleik

Íslands gegn Brasilíu á h m í handbolta við heyrum í strákunum okkar og við skoðum aðrar viðureignir dagsins á h m keppni í milliriðlum lýkur í

kvöld þrjátíu og fimm ára gamall maður með alvarlegan heilaskaða hefur búið á endurhæfingardeild Landspítalans í eitt og hálft ár

þar er sex vikur meðferð hans er löngu lokið en yfirlæknir segir engar lausnir í boði Alþýðusamband Íslands leggur til fjögurra þrepa skattkerfi hátekjuskatt og hærri skattleysismörk formaður Eflingar segir að þetta nýtist helst fólki með laun undir fimm hundruð þúsund krónum umhverfismál og loftslagsbreytingar hafa vakið mesta

í Davos forsætisráðherra Japans segir það liðna tíð að hagkerfi heimsins sé knúið áfram af jarðefnaeldsneyti álverið á Reyðarfirði gæti séð öllum bæjarbúum fyrir heitu vatni ef ónotuð varmaorka yrði virkjuð ný rannsókn sýnir að slík hitaveita myndi kosta tvo og hálfan milljarð og gæti borgað sig upp á áratug íslenska karlalandsliðið í handbolta tapaði lokaleik sínum á h m gegn Brasilíu þrjátíu og

sæti á mótinu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

við kveðjum ykkur í bili